Thi lo rzynmen nayana, ndamen te le men mkeyek nke zi zyn nke kuan thi jwa'n nkeli nke zinamen lud mi'n tyoxkuamen zi lismen tyoxkuamen zi pa yomen tyoxkuamen zi per taga ndamen ze kon pazensa ze naya thiu luda plopa mdyop mi' thiu tuda jwi'n ndato jwa'n re jwa'n nakinla, zera za bua lislaza toxkua lislaza per go pazens re men nkenuy re men mos re len cho naxutka konxa nzo pazensna ta tyoxkua lismen per tyz le na ngenta pazensla negala na taja ndokan aka anta don- donn- nkan niay anta ya na nugaley mdoxkua ley, mbas asa ndo nday gab yek la neo prob mos nyena men nak mas nkenuy ye lu be jwa'na lu ne jwa're ak lu ne jwa're chemod tyoxkuay chemod naka per jwa'naza nuga men za pazien bro nakin men ze tyoxkuamen zi lis men nawue yo lozomen nale yo lozon za tyoxkua chanmen ndo jwi'n lo mosmen le men ndoto dis yak per iz nyeo na benta yaxaba benta lo rzynmen nayana lo rzynmen ndole jwa'na porke jwa'na ndole irzin men. Jwa'n ndonun dib nabana ze nzo jwi'n nzo pazesna lin thi jwa'n lin, lin thi zin toxkuan zi lisna toxkuan zi chana toxkuan zi per yo pazesna nawue tyon nawue lan lud jwa'n ndo tyz nea toja mbes la lo mos a toda ze lulka naba mbla mos za zibla ndob kuan linua chanla za xanak por ke nu jwa'n nuy nadana nzoy nadan naba len mbay mbay mney nea na laya jwa'n mta tyaza mbay le mis men kuan mena lomen leka le mismen nliy leka le mismen nkuanmen xyanmen nkuanmen jwa'n chanmen o tya ndetey zi yalti kuan thi jwa'n ndi takla masta mney ngolo kuent pernega ley ley lu mbli jwa'na nakta jwa' ke yek men nke yek cho cho- cho ndonua cho ndo ngotla ndo xinla ndo galna yek or key aka le misla xabla le xabla li buen loa xabla li mal loa' jwa'na nak thi jwa'n lo irzyna tyon lo rzyna per nawue tyon per lo rzyna thi thi jwa'n lud lin za a zin ndoliy kualkier zina kone cho cho zi zin per naxut kon yekna naze lyn thi rzyna lin zi ma- mandan na jwa'n nche lazna tamod nak jwa'n ta nak jwa'n chan jwa'reya.